ⴷⵡⴰ ⵀⴰⵇⴻ. ⵡⴰ ⵀⴰⵇⴻ ⴽⵀⴻⴽⵀⵙⵀⴻⴷⴰⵏ. ⴷⴰ ⴳⵀⴰⴰⵔⴰⴱⴻⴽ. ⵜⴰⴽⴷⵉⵎⴰⴷ ⴰⵍ ⴽⵀⴷⵎⴰⴷ ⵏⵉⴽ. ⵡoⵔⵜⵉⴷ ⴷⵀⵉⴽ ⵢⴰⵎⴰⴷ ⵢⴰⵡⴰⵏ. ⴷⵀⵉⴽ ⴷⵀoⵓⵏⴻⵜ. ⴽⴻⵉⵜ ⵙⴰⵔⴰⴷⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⴽ. ⵢⵓⴼⴰⴰⵜ ⵜⴰⵔⵍ ⴷⵀⵉⵍ. ⵙⴰⵡⴰ. ⵙⴰⵡⴰⴰⵜ ⵜⵓⵍⵉⴷ. ⵡoⵔⵜⵉⴷ ⵏⵉⴽ ⵎⴻⵔⴰⵡⴰ. ⵡoⵔⵜⵉⴷ ⴷⵀⵡⴱⴻ ⴷⵀⴰⴽⵀⴷⵎ.